han lere su'uya boni han variete curulu ɲan besin mɛna ma bio n warala salsa besinna reggea ɲan besin mɛna ma wa farafinna buɛrobe bomu lɛ- buɛrobe ma mande mande tun buɛrobe mu besin mɛna ma tete ɲan n ɲan we lamɛ han tete